ٹرک دا مقصد پہلا آگ بجھاؤنا، فائر ٹرک آگ لگن دی حالت وچ پانی یا فوم دے کے آگ نوں بجھاؤنا ہے۔ دوجا، ضروری سہائتا، زخمی یا پھسے ہوئیاں نوں بچاؤنا وچ مدد کردا ہے۔ تیجا، اوزار سہائتا، فائر ٹرک وچ لادھے پائپ، ہلکے پارٹس، سامان تے دوائیاں ہن۔ چوتھا، سکیورٹی وڈھاؤنا، آگ لگن دے خطرے توں لوکاں تے جائیداد نوں سکیور کردا ہے۔ فائر ٹرک، آگ بجھاؤنا، لوکاں دے بچاؤ تے سکیورٹی لئی اگے ودھدا ہے۔